تحديد إذا كان العمل الفني زين أو لا بيعتمد علي شغلات عدة أول شي بيعتمد علي احساسك أنت تجاه هذا العمل الفني ، بيعتمد علي تجربة الناس و كيف أنهم بيحكون علي هذا العمل هل لامس قلوبهم هل بتحس بشعور ايجابي تجاه هذا العمل ، شو هو الشعور اللي بتحسه بالنهاية هذا هو اللي بعتمد عليه.